auðlindir náttúru landsins tilheyra íslensku þjóðinni samkvæmt nýjum tillögum að breytingum á stjórnarskránni lagt er til að enginn fái varanlegan afnotarétt af auðlindum og að taka beri gjald fyrir nýtingu þeirra lögmaður eins hinna sýknuðu í Guðmundar og Geirfinnsmálinu segir að bjóða þurfi margfalt hærri bætur en til stendur ekkert formlegt tilboð um bætur hefur borist frá því sýknudómur féll fyrir rúmum sjö mánuðum aukin harka

er að færast í viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eftir að Bandaríkin hækkuðu tolla á kínverskar vörur viðskiptaráðherra Breta segir að átökin bitni á öllu heimshagkerfinu brögð eru að því að veitt sé í leyfisleysi í Þingvallavatni jafnvel á bátum um allt vatn veiðieftirlit verður hert í sumar í íslenska skálanum á Feneyjatvíæringnum baðar fólk sig í litum og tónlist

hleypti gestum inn í undraheim sinn í

náttúru landsins tilheyra íslensku þjóðinni samkvæmt tillögu að breytingu á stjórnarskránni einnig er lagt til að enginn geti fengið varanleg afnot af auðlindunum og að gjald skuli tekið af

nýtingu í ábataskyni forsætisráðherra segir að þverpólitísk sátt hafi verið um að óska eftir umsögnum um tillögurnar

Jakobsdóttir forsætisráðherra gaf í fyrra út áætlun þar sem gert er ráð fyrir að stjórnarskráin verði endurskoðuð í heild á þessu og næsta kjörtímabili það sem við sendum frá okkur í dag eru í raun

og veru tillögur annars vegar að nýju umhverfisákvæði í stjórnarskrána og hins vegar nýju

í stjórnarskrá

samráðsgátt stjórnvalda og geta allir sem vilja skilað inn umsögn út júní lagt er til að ný grein bætist við stjórnarskrána sem hljóðar svona auðlindir náttúru Íslands tilheyra íslensku þjóðinni nýting auðlinda skal grundvallast á sjálfbærri þróun náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign enginn getur fengið þessi gæði eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota handhafar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds fara með forræði og ráðstöfunarrétt þeirra í umboði þjóðarinnar veiting heimilda til nýtingar á náttúruauðlindum og landsréttindum sem eru í þjóðareign eða

eigu íslenska ríkisins skal grundvallast á lögum og gæta skal jafnræðis og gagnsæis með lögum skal kveða á um gjaldtöku fyrir heimildir til nýtingar í ábataskyni þá er einnig lagt til að sett verði inn í stjórnarskrá ákvæði um umhverfið að

allir landsmenn beri sameiginlega ábyrgð á því að vernda náttúru og umhverfi og að verndin eigi að grundvallast á varúðar og langtímasjónarmiðum forsætisráðherra átti

fund með formönnum flokkanna á Alþingi

lögðust ekki gegn því að þessi ákvæði færu í samráðsgáttina á þessu stigi

auðvitað ekki endanleg við eigum eftir að fá viðbrögð við þessum tillögum fyrrverandi sakborningum

í Guðmundar og Geirfinnsmálinu hefur ekki verið gert formlegt tilboð um bótagreiðslur lögmaður eins hinna sýknuðu segir að þær bætur sem þeim virðist standa til boða séu ekki í neinu samræmi við fordæmi í sama máli í september í fyrra voru fimm fyrrverandi sakborningar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu sýknaðir í Hæstarétti af ákæru um morð forsætisráðherra bað þá í framhaldinu afsökunar og skipaði starfshóp

til að leiða viðræður og sáttaumleitanir við aðila málsins og aðstandendur þeirra síðan eru liðnir rúmir sjö mánuðir Ragnar Aðalsteinsson lögmaður Guðjóns Skarphéðinssonar segir að sú bótafjárhæð sem sáttanefndin hafi úr að moða sé í engu samræmi við dómafordæmi Hæstaréttar

ekki verið gerð nein formleg tilboð en það má lesa út úr hinum óformlegu viðræðum að ríkisstjórnin hafi sett sér ramma eða þak og sagt við sína talsmenn þið farið ekki upp fyrir tilteknar fjárhæðir í samtölum og þessar fjárhæðir virðast árið nítján hundruð áttatíu og þrjú voru fjórum öðrum sakborningum í málinu sem sátu saklausir í gæsluvarðhaldi í allt hundrað og fimm daga dæmdar sem samsvarar fimmtíu og sex milljónum króna á núvirði eða um það bil fimm hundruð þrjátíu og fimm þúsund krónur á dag fyrrverandi sakborningar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu voru allt að tvö ár í einangrun það er fyrir utan fangelsisdómana sem þeir þurftu að afplána miðað við þetta fordæmi Hæstaréttar væru bætur fyrir tveggja ára einangrun minnst þrjú hundruð og níutíu milljónir króna háar bótagreiðslur hafa áhrif í ýmsar áttir

af fyrirgefningunni en líka aðhaldið að lögregluyfirvöldum og dómstólum í framtíðinni að gæta sín betur en þeir hafa gert í þessu máli í þeirri von að svona endurtaki sig ekki á næstu árum og áratugum Ragnar gagnrýnir að sáttanefnd ríkisstjórnarinnar

virðist hafa takmarkað umboð til að semja um bótagreiðslur þá hafi enn ekki farið fram formlegar viðræður setts ríkislögmanns við fulltrúa hinna sýknuðu forsætisráðherra vildi ekki tjá sig um málið að svo stöddu þriðji orkupakkinn er ekki hættulegur þjóðinni og snýst ekkert um yfirráð yfir auðlindinni eða lagningu sæstrengs þetta segir hann segist skilja að fólk sé varfærið en andstaða stjórnmálaflokka á Alþingi hljóti að snúast um stjórnmál utanríkismálanefnd Alþingis hefur fundað stíft síðustu daga um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þriðja orkupakkann fundirnir hafa verið opnir fjölmiðlum og meðal gesta í gær voru fyrrverandi forseti EFTA dómstólsins sem segir að synjun þriðja orkupakkans myndi stefna aðild Íslands að e e s í tvísýnu hann segir að sennilega sé of seint fyrir Ísland að innleiða hann ekki þá kom Frosti Sigurjónsson fyrrverandi alþingismaður fyrir nefndina í gær en hann leggst alfarið gegn innleiðingu pakkans á fund nefndarinnar í morgun kom Hilmar Gunnlaugsson lögmaður með sérmenntun í orkurétti hann segist ekki ætla að gerast sölumaður þriðja orkupakkans heldur finnst honum umræðan farin að snúast um eitthvað allt annað þó að umræðan sé gagnleg um málefni sem snúa að orkustefnu Íslands og mjög mikilvæg mál þá er þriðji orkupakkinn einfaldlega ekki um atriði eins og yfirráð yfir auðlindinni eða lagningu sæstrengs orkupakkinn snýst um að laga ákveðnar reglur í ljósi reynslunnar þar á meðal að auka sjálfstæði Orkustofnunar eða raforkueftirlitsins án þess að hún sé á nokkurn hátt að færast undir yfirboð erlendrar stofnunar Hilmar telur engin rök mæla með því að innleiða ekki

orkupakkann þriðji orkupakkinn er enn í þinglegri meðferð en eins og fram hefur komið eru tveir flokkar af átta á Alþingi á móti honum auðvitað er þetta að einhverju leyti að menn nálgast þetta mjög varfærið og ég skil það ég gerði það sjálfur þegar ég byrjaði að skoða þetta og eru kannski tilbúnir

að trúa þeim sem sem segja þetta

stórhættulegt en

eins og ég segi niðurstaða mín er sú að

sé það alls ekki við þurfum sannarlega að halda

áfram umræðu um slík atriði en þriðji orkupakkinn er ekki hættulegur þjóð og

að þetta hljóti bara að vera stjórnmál

mál nei kom ekki inn í e e s nefndina fyrr en tvö

voru það mistök af þinni hálfu að gera ekki frekari athugasemdir nei

halda því fram að ég

við hvað ertu hræddur hvað óttast

gerst ef Alþingi samþykkir þriðja orkupakkann nægir að lesa

viljað vera á þessum fundi ef

Bandaríkjastjórn hefur hækkað tolla á kínverskar vörur og aukin harka er að

færast í viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína fjárfestar eru svartsýnir og vikan sú versta á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum það sem af er ári samningaviðræður fulltrúa Bandaríkjanna og Kína hófust að nýju í Washington í morgun en þeim miðar hægt og

ekki til þess að liðka fyrir innflutningstollar á vörur frá Kína hækka úr tíu prósentum í tuttugu og fimm en þeir ná til tæplega helmings af heildarinnflutningi til Bandaríkjanna

frá Kína ríkin hafa skipst á að leggja verndartolla á ýmsar vörur í rúmt ár en þessi hækkun er sú víðtækasta til þessa og búist er við álíka svari frá Kínverjum og fjárfestar óttast afleiðingarnar en vikan sem nú er að líða er sú versta á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum í ár

hlutabréfavísitölur í Evrópu héldu sjó í dag

Fox viðskiptaráðherra Breta deilir þessum áhyggjum hann er staddur hér á landi og ræddi viðskipti milli Íslands og Bretlands á fundi með utanríkisráðherra í dag hann segir að ástæða

að óttast frekari átök Bandaríkjanna og Kína losun gróðurhúsalofttegunda dregst saman um tæp þrjátíu prósent á næstu fimmtán árum gangi spár Umhverfisstofnunar eftir losun frá iðnaði og landbúnaði á hins vegar eftir að aukast forstjóri Umhverfisstofnunar segir einna mestu áskoranirnar liggja í landbúnaðinum Íslendingar losuðu næstum af gróðurhúsalofttegundum tvö þúsund og sautján sem er um þriðjungi meira en

nítján hundruð og níutíu helstu skaðvaldarnir voru álver landbúnaður og bílar samkvæmt alþjóðasamningum á Ísland að skila skýrslu til Evrópusambandsins um hvaða aðgerðir hafa verið áætlaðar eða samþykktar til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og framreikna áætlaða losun til tvö þúsund þrjátíu og fimm

Umhverfisstofnun skilað inn slíkri spá í fyrsta sinn markmiðið með þessari skýrslu er að fara yfir þær aðgerðir sem eru tölusettar það er búið að taka ákvörðun um að fara í þær þær eru nægilega vel útfærðar og þær eru fjármagnaðar og reikna út þá ákveðna sviðsmynd hvað þær aðgerðir munu skila okkur til framtíðar þróunin er meðal annars metin út frá orku og eldsneytisspá þróun stóriðju og líklegri

þróun frá Orkuveitu Reykjavíkur losun frá orku á að dragast saman um tuttugu og þrjú prósent og losun frá úrgangi um tuttugu og átta prósent hins vegar spáir Umhverfisstofnun því að losun frá iðnaði fyrir utan stóriðju aukist um sautján prósent og losun frá landbúnaði aukist um fimm prósent í heild er búist við að losun minnki

um nítján prósent til tvö þúsund og þrjátíu og tuttugu og átta prósent til tvö þúsund þrjátíu og fimm

segir að landbúnaðurinn sé einn erfiðasti geirinn í þessu samhengi þetta er mjög dreifð losun en líka þar sem eru

mikil tækifæri vegna skorts á gögnum var til dæmis ekki hægt að meta kolefnisbindingu eða breytta landnotkun því verður skýrslan

gerð aftur innan árs og segir Kristín hana mikilvægt tæki til að sjá nákvæmlega hverju aðgerðir skili og hversu hratt

ekki langur tvö þúsund og þrjátíu það er bara næstum því á morgun forstjórar tveggja af stóru olíufyrirtækjunum taka vel í ákvörðun borgarráðs Reykjavíkur um að fækka bensínstöðvum um helming innan sex ára bæjaryfirvöld í stærstu nágrannasveitarfélögunum hyggjast ekki beita sér fyrir fækkun bensínstöðva borgarráð Reykjavíkur samþykkti í gær að fækka bensínstöðvum í borginni um helming innan sex ára upphaflega

stóð til að ná þessum áfanga árið tvö þúsund og þrjátíu í dag eru fjörutíu og sex bensínstöðvar í Reykjavík ein á hverja tvö þúsund og átta hundruð íbúa til samanburðar er ein bensínstöð á hverja fimm þúsund sjö hundruð íbúa í Þýskalandi þessi hérna fyrir aftan mig n einn á Hringbraut er

fyrstu sem á að loka bensínstöðvarnar eru flokkaðar í þrennt eftir því hvenær stefnt er að því að loka þeim fyrst á leggja niður

bensínstöðvar inni í íbúðahverfum lokun næstu nítján stöðva þar á eftir verður ákveðin við endurskoðun deiliskipulags í þriðja flokki eru svo bensínstöðvar við stofnbrautir þær verða þar sem hægt verður að kaupa rafmagn metan og vetni á bíla og önnur farartæki stefnt er að því að árið tvö þúsund og fjörutíu verði engin bensínstöð í Reykjavík ekki stendur til að fækka bensínstöðvum í Hafnarfirði og Kópavogi

næstu árum þótt sveitarstjórnarmenn telji að þeim fækki smám saman aðstoðarforstjóra Skeljungs líst vel á áformin það sé sóun að hafa eins margar bensínstöðvar og verið hafa forstjóri n eins tekur í sama streng áformin komi ekki á óvart en það verði að koma í ljós hvort þetta tekst á fimm árum forstjóri Olís gagnrýnir hins vegar ákvörðun borgarráðs ég viðurkenni það að við erum mjög hugsi yfir því hversu hratt þeir ætla að ganga í þetta og

ég velti líka fyrir mér hvort þetta sé raunhæf áætlun maður veltir því fyrir sér að í landinu eru um þrjú hundruð þúsund ökutæki sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti þessi ökutæki eru ekkert að hverfa á næstu fimm árum nema síður sé eftirlit með veiðum á Þingvallavatni verður hert dæmi eru um að fólk veiði í leyfisleysi við vatnsbakkann eða telji sig mega veiða á bátum um allt vatn það eru margir

við Þingvallavatn og hérna innan þjóðgarðsins eru margir vinsælir það er til dæmis vinsælt að standa hér og veiða í

en starfsfólkið í þjóðgarðinum ætlar að bretta upp ermarnar í sumar og auka veiðieftirlitið

veiða án leyfis eða staðar þar sem þeir eiga ekki að vera og veiða á bátum innan þjóðgarðs og slíkt þannig að við viljum hafa það alveg á hreinu hvaða reglur gilda hérna við

höfum núna undanfarin ár verið með mjög vaskan hóp af sjálfboðaliðum sem sinna

með okkar landvörðum og þetta er veiðifélagið hefur meðal annars það hlutverk að líta eftir því að fólk sé ekki að veiða í óleyfi það er þannig að það þarf leyfi til allrar veiði átján jarðir eiga veiðirétt í vatninu þeirra á meðal Þingvallaþjóðgarður en líka Orkuveita Reykjavíkur hún hefur leigt út veiðiréttindin til

Ion Fishing e h f en félagið tengist

átti hæsta tilboð í veiðiréttindin í

til næstu fimm ára fyrir sjö komma tvær milljónir á ári veiðieftirlitsmaður þeirra birti á mánudaginn mynd á Facebook í hópnum

Veiðidellan er frábær af báti sem hann sagði að veiðum fyrir framan miklar og heitar umræður spunnust um hvort og þá hverjir mættu veiða þarna það er eitthvað um það að fólk komi keyrandi og fari bara á bakkann þar sem vatnið er aðgengilegt það er heilmikið um að fólk sé með báta flestir vita að þeir þurfa veiðileyfi og vita að það gildir á afmörkuðu svæði svo er svolítið af fólki

sem telur sig mega veiða út um allt vatn að því er virðist og truflar þá kannski eða er til leiðinda að minnsta kosti utan síns svæðis helgi þekkir þó ekki til þessa

sem birt var á mánudaginn á Facebook eigendur hafa veiðirétt hundrað og fimmtán metra út frá landi sínu hinn hluti vatnsins heitir almenningur en það þýðir ekki að almenningur megi veiða þar almenningur

er eiginlega gamalt orð fyrir svipað fyrirbæri og heitir sameign í fjöleignarhúsum núna þetta er sameign þeirra sem eiga veiði í vatninu en veiðin er alltaf best nálægt landi og þar þarf hver og einn að halda sig þar sem hann hefur leyfi til að veiða íslenski skálinn á Feneyjatvíæringnum var opnaður í er fulltrúi Íslands í ár hljómsveitin ham sem semur hljóðmynd verksins hélt tónleika í

leið til að fá fólk til að njóta og upplifa liti þú

kvikmyndatónlist við það að labba í

gegnum hellana

ferlega ánægð með verkið alveg eins og

í menningunni í næstu viku frakki á áttræðisaldri lauk langferð í gær hann sigldi yfir Atlantshafið á hundrað tuttugu og sjö dögum hann kom í land á

eyju í Karíbahafinu á lítilli tunnu sem er um þrír metrar að lengd en þar

nærri fjóra mánuði hann lagði af stað frá Kanaríeyjum annan í jólum og hélt upp á sjötíu og tveggja ára afmælið sitt í tunnunni fjórtánda janúar hafstraumarnir báru hann rétta leið yfir tvö þúsund og fimm hundruð sjómílur hann segir að ferðin hafi verið erfið en ánægjuleg og það verði gott að komast heim og þá að veðri norðvestan gola eða kaldi en

þurrt og bjart syðra hiti við frostmark norðanlands en allt að átta stiga hiti á Suðurlandi líkur eru þó

í flestum landshlutum Sigurður Jónsson veðurfræðingur hér rétt á eftir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson heldur utan um íþróttir

kvöldsins hér að loknum fréttum við skulum sjá það helsta sem þar verður

Helena Sverrisdóttir og Kristófer

Íslandsmótsins í körfubolta

það verða ensk lið sem mætast í úrslitum Evrópudeildarinnar í fótbolta í Aserbaídsjan í heimsmeistaramótið í íshokkí hófst í Slóvakíu í dag þetta og fleira í íþróttum hér á eftir auðlindir náttúru landsins tilheyra íslensku þjóðinni samkvæmt nýjum tillögum að breytingum á stjórnarskránni lagt er til að enginn fái varanlegan

afnotarétt af auðlindum og að taka beri gjald fyrir nýtingu þeirra lögmaður eins hinna sýknuðu í Guðmundar og Geirfinnsmálinu segir að bjóða þurfi margfalt hærri bætur en til stendur ekkert formlegt tilboð um bætur hefur borist frá því sýknudómur féll fyrir rúmum sjö mánuðum aukin harka er að færast í viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eftir að Bandaríkin hækkuðu tolla á kínverskar vörur viðskiptaráðherra Breta segir að átökin bitni á

öllu heimshagkerfinu brögð eru að því að veitt sé í leyfisleysi í Þingvallavatni jafnvel á bátum um allt vatn veiðieftirlit verður hert í sumar í íslenska skálanum á Feneyjatvíæringnum baðar fólk sig í litum og tónlist hleypti gestum inn í undraheim sinn í gær þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri næstu fréttir